wodi gemol be babgu, wodi gemol be garaya, wodi gemol be lennguru, wodi gemol tan nonnon, wodi gemol lamu, wodi gemol wade koh fofo